Si kya boh sukya boh sukya gab sonoh bikki bosoni kene ni gaba na gaba nomi toh sonoh tah dingum tahdingum tahadingum na koyen da ya tehye koyen ya tahye kayen tahye kina aiyah duwa gima ya tei minifa libi ma nigo bwoi yuna beno ma ka tahuyo bwoi ya ywa benoba ma ka da tehgoba mudo regeh yoh ba muna pakna ba shek me gi ka pagha bi muna ya pakna ba mbipne mudo regeh yoh. Toh bisun dobasum nana nama aiya aiya mini ni billah billah bumi bamini reh billeh bumi baminreh billah bumi bumini reh nana toh, romiyo ah yah beh? Ah yah beh? Ah yah beh? Na nama romiyo, oya bani kaza na romiyo nama iya bani kaʒa na nama julius aya beh? Na nama julius nama iya bani iya bani ni nama yaya yaya wa yu wa yu wayu nan nabi nana da yu tutu woh minamba lelah mini balam yani sughe woh yoh ah paghobam gini balam tollikamba, balam tolkamba gaba daya boh boh bawuna yer tibe gimi yer nabo miniba mudo regeh yoh toh, busu dubna nan nama aiya aiya mini ni billa bunu yen neh? Na bamiri nama mini ni billo bume bamini yanʒu lelah mio ni bari mini ma, su nginla monoh wo kyambam yeb mure nkog kawai tebmure nkog. Lam gilli ri iyuniba kamba eh ghgabam gimi mogho kamba ki na aiya tebe niyo ah niyo ah pak taksok ri reh? Kuma eh. Ko man ah balla nama eh ko man ah ballah na ma eh kina toh, ko man ya balleh niyo pakji gimdo lijo kade yoh minam ma bin kuram yam ma keda pak kodiye ba. Yoh ma ya ba nabo na keh! Meti kigho kulum gima haduni minam woh yoh ni tebe mono minam who yoh ni tebe mono ba ya ko gi na minam pak gadara teb muro miyoba gumu do yamba gyanibo mudo, yamba ya gyanabi ba mogho da gaba tebe yamba gyebo gi ki wuna pak gi kumuro ka wuna mini kyembo mm mm, yamba yer natribo ba boh wuna yeri boh yamba kpariyo ki gyabi kyembo boh lini gi balleh yoh fa? Ya dob mallen? Nama ah ah yamba shekli gi ma ah ya paghe barah? Na bamini ma toh, yamba shekleh gimi ya paghe ya dabna gimi ah ya balli ah ya gabna. Bani kuma nebo ma yira gabna minì ni gi mogho ba, dama yoh ya saki kum gimi mogho ba, kimi ni gima nani meti kigho muti kigho meti kigho meti kigho, ba metoh kigho mimi regeh yoh sakano woh yamba ba balloh ba bipneregeh yoh sakno woh yamba. Minam yadda mi ya nabi woh kyembam nana eh! Ba pagho gi maba shengmeh ah dweh yamba, ya kumna leh yamba, ɓa pagho ba pipne gi a leh yamba, yah kumna ba bipnegi ah leh yamba. Toh ni gimi na ya nabi babirum nana toh, tolloh nʒumpa mini ni gi tolloh ma giri mi musukba, tolloh maya maya tollohmi ya gobe ah kuma nʒumʒa ya ninkeyi ah nʒumʒa ri, bwoi ya nabi kyembo ma ahh gimi ya bomeh mudo tebe ki gab gimi mogho mm mm, bira. Pak namido ba na nabi ni pak namini ki paghe manang ah bene yamba. Ba nabi bi puk namini ki mine paghe ah bene yamba maba boh baba maba maba boh gimi nama manang manang ni lili gimi yamba yerah ah benesum. Toh, ba gimi nanibo sede kin nabo na kyembam meti kegho meti kigho meti kigho, ko man yoh gima pakni ka nabi yamba wuni ko man yoh meti tik ko man ah dwe yamba de kawai meti kigho ah dwe yamba kini gimi ya tong yamba dul woh kagham konaki woh konaki woh kagham woh borah ah ya muri nzali lasum boh boh monoh loghe nama gama kayen ya bangmerah ya ywa benesun na ah yu ah ngimgla ah mighe tiram na tiram yakya eh lalari ya beh yen? Ya beh tiram, ya bene yamba, ni yamba gyabi dobo mudo tebe ki yak babirim ki tikya boh nama musa ba numa bag- baghari yoh ki tweh lah bene yima yiri bagna yi kenne ah leh bamogho koni gini ya nabi yamba na toh yamba, yoh migi nbongsoh ah dwasum ba gini su nabo sede yaya yoh sede yoh. Accepted.